Ja ntakeeteo nta´ayo, nta keteyo ji nama, nama yuchi, nama vixi, ni tu´u meñu ntaayo, ni tu´u suku nta´ayo, ini nta´ayo, sava tu ntee kava ñuma te kavao taka ñumau.